ما بعرف الكثير عن عالم الزراعة، وال -والعلم تبع الزراعة ، لكن أظن أنه فى خضراوات وفواكه سهلة فى الزراعة حجتها، وأظن أنه مع شوية تعليم، وشوية قراية استشارة ناس من أصحاب الخبرة، فينا نزرع هذى الشغلات، بنسويلنا شى صوبة أو شى جرين هاوس ونزرع فيه.